هي اللغة الاجنبية الي مدابية انا نتحدتها هي اللغة الصينية لانو الصين هما الان عندهم- عندهم عدد من السكان معتبر وهو يعتي زوج ملاير بالتقريب ومدابة انا نتحدث لغة لي يتحدثها زوج ملاير شخص لان راح تكون مليحة بالنسبة لية ومليحة بالنسبة لتجارة ومليحة حتى بالنسبة لتقافة لانو الصين ميخفاش عليك عندها تقافة كبيرة وواسعة ويعني اللغة اللخرى كما بالانجليزية والفرنسية انا نتحدتها واش يخصني يخصني غير اللغة الصينية الي هي لغة <hesitation> لغة جينكيز خان ولغة الداينيستيز وولغة شحال يعني م- <hesitation> من حضارة شارقة وواسعة ومنيح واحد يتعلمها وحنا عندنا نقولو من يتعلم لغة قوم يسلم من- من شرهم